يا أستاذ ممكن أقرا الجرايد اللي معاك، ايه ده احنا في سنة ألف تسعمية أربعة وسبعين؟ ياه ايه ده مسرحية العيال كبرت ياه دا أنا بحب المسرحية دي أوي أنا عارف إن ده العرض الأول بس أنا كنت بتفرج على البروڤات أنا كان ليا حد صاحبي هناك متقلقش، أنت ايه ده الأهلي خد الدوري السنادي؟ <laughs> هو الأهلي بياخد الدوري كل سنة من سنة ألف تسعمية أربعة وسبعين.